أتكلم عربي وإنجليزي، العربي لأنها هويتنا واإانجليزي لإني أفتح لك أبواب تواصل فرص أكتر بحياتك ها بحس أن ال <hesitation> هذه اللغات الاتنين كثير مهمة وايد وايد وايد تستخدم في حياتنا اليومية. <noise>